Barbecues ko huunde nde alaa ko woni e mum so wonaa pinal Ostaraliya, e heewi waɗeede e ñalɗi udditgol e ñalɗi teskinɗi